Õõ, õõ tere mo- enee búloo nibuu nibu nubuyamasena, nubuyamasena aminaa éndepu nizũḃõ, ameña- ay- ay- áñaḃanuḃuzo mo oñaḃo móhulomi. Tomusisen. . Búloo nuḃuyamasena. Aminizũḃõ rúmunda añatianotia, áñambolo niḃa móḃu- móḃuziromi, mooñaho óo- odiami: buviẽ. Búloobulu búlu aniŝeen, aña- amiɭebototia amidubo nízoġaɭo buvũ- búloobiḃi buviẽ, míi oñaho okumi okuḃomi, nuḃuyaḃasena, búloobulu búlu.